Jaloo, a la jaloo. a fanaŋ, wo lemu afanaŋ na jooraŋo ti. A fanaŋ na jooraŋo, wo lemu wo ti. Taaliŋ jaloo. niŋ a ye a la jaloo laa. a ka a tinna le a ye a loŋ foxoo be tenbe jimaa le to. Niŋ foxoo kandita. a la wo jaloo le ka a yitandi a la. Niŋ foňoo sumayaata, a la wo jaloo le ka a yitandi a la. Niŋ foňoo senboo warata. a la wo jaloo le ka a yitandi a la. Niŋ foňoo kaaxanta, a la wo jaloo le a yitandi a la. taaliŋ jaloo fanaŋ, a la telefonoo mu a la wo jaloo le ti. Niŋ feŋ woo feŋ ne sumanta a la wo jaloo la. hani niŋ i maŋ jaloo faŋo maa. niŋ i naata kotenke i ye jaloo maa, wo jaloo le ka kibaaroo fu, kii a ye. Woto taaliŋ jaloo. jaloo mu a la kibaarilaŋo le fanaŋ ti i ye a je le. Donku. taaliŋ jaloo, jaloo mu a la baroometiroo le ti ali ye ali hakkoo boyindi nňe, oo, a mu su, a la sumandirilaŋo loŋ a ti. A ka, a ka feŋolu le sumaŋ a la. A a a, aniŋ feŋolu teemoo, aniŋ, aniŋ, aniŋ ooo <hesitation> alihawaa be tenboo miŋ to, fo dulaa kandita le, fo doloo, fo dulaa sumuyaata le. foňoo be tenbe jimaa le, fo foxoo warata le, fo foxoo be kaaňanndiŋ ne, aniŋ fanaŋ a la domorifeŋolu, ate ka baluu munnu la, a ka, a ka, a ko ko wolu ye fenkoo le ti, deemaraŋo le ti. A ka ka a ye deemaraŋo le ti. Niŋ a ye wo laa, i se a je, niŋ feŋo loŋ. ate ňanta baluu la muŋ na. niŋ wolu tiita. i naata, niŋ i futata a ma doroŋ. i se a je a la wo jaloo ye wolu kalee. Niŋ jaloo ye wolu kalee. komiŋ ate faŋo be, a be, a be dulaa doo to, a ka a loŋ ne jaloo ye feŋ muta le. Niŋ a ye a je tumoo miŋ na, a ye naa, i se a je fanaŋ ye taa, a ye baluu, a ye muruu. Donku, deemaraŋo loŋ, i ye a moyi dii. A la wo jaloo, a, a, a la otosufisansi alimanteeroo a ka a bee soto wo le to. Wo jaloo, a la domoroo ka ke wo le to. Wo jaloo wo le ka ke a ye telefonoo ti i ye a je le. Wo, wo jaloo. wo jaloo mu a ye ooo <hesitation> fenkoo le ti, kibaari sanbaraŋo niŋ kibaari mutaraŋo lemu a ti. I ye a je le. Aniŋ fanaŋ. i, je, bati, je, je, ja, jaloo ňiŋ, terimomeetiroo loŋ. Jaloo ňiŋ mu terimomeetiroo le ti, a ka, a ka tanperaatiiroolu sumaŋ ne, a ka a loŋ, aniŋ fanaŋ, a ka ooo <hesitation> lo sisiteemu eewooliiyeŋ, a ka wolu bee sumaŋ noo wo le to. Wo ye a tinna taaliŋ jaloo, a la wo jaloo fanaŋ niŋ a ye a kumaasee, a se a kumaasee domondiŋ. bari a ka taa le fo a ye wara, a, a fanaŋ na sooloo be waraliŋ ňaamiŋ. a ka jaloo warandi wo le ňaama. Wo le ye a tinna taaliŋ jaloo, ate fanaŋ, ee, a la wo fanaŋ bee moo se a fo noo, a dooyaata ňaa woo ňaa, moo se a fo noo wo fanaŋ mu kewuyaa le ti. Niŋ i ye wo jaloo je a be ňaamiŋ. wo jaloo be ňaamiŋ. Aniŋ a la wo jaloo la bandoolu, a la wo jaloolu la wo juloolu be meseyaariŋ ňaamiŋ, i be dooyaariŋ ňaamiŋ, ko foňoo se ke wo jaloo maŋ tiňaa. ha, wo mu kuu doo le ti. Samaa se ke wo jaloo maŋ tiňaa. wo mu kuu doo le ti. Wo to wo jaloo fanaŋ, londoo le ye wo jaloo dadaa. Aduŋ nŋa loŋ ne ko, a maŋ ke ko londoo ti muŋ ye a loŋ ko a jolonta naŋ. A ye taŋo le taa, a ye a dadaa. Donku yaarafaŋ, daafeŋ woo daafeŋ, a mu a faŋ te masoŋo le ti. A mu a faŋo ye elekitrisiyeŋo le ti, a mu a faŋo ye telefoni dadaalaa le ti, a mu a faŋo ye deemalaa le ti. Donku. oo taaliŋ jaloo. a fanaŋ, a, a la kuolu kaaba kuyaata wo le ňaama. bari i ye wo taaliŋ jaloo muŋ faŋo je. hani a la sumunaa. niŋ a ye a fayi moo kaŋ, i se a je, i baloo a ye a ke daamiŋ, jee si lefulefu. Woto, ite muŋ mu moo ti. a lefulefuta, a ye i barama, mee daafeŋo muŋ ye a low dooyaata, a ka wo faa le, donku sa woo diiri ko, niŋ daafeŋo danmaa be tanboo la niŋ a te ye a la sumunaa sari wo kaŋ. wo si faa noo le; parisiko wo sumunaa. a la karakiteeri asedikoo, wo ka wo faa noo le, ate ye baluu wo la. Donku, nŋa wo le loŋ taaliŋ jaloo la kuo to.